عشان نلف الشنطة بكفاءة وعشان للهدوم تقع ولا الشنطة تنقطع ولا يحصل فيها اي حاجة نحط الحاجات التقيلة من تحت ونحطها كويس ويعني لو قلت انه نكبسها نكبسها ونلف الهدوم يعني واحنا بنرصها منطبقهاش نحطها مربعة لا نلفها زي الرول كده هتشيل معانا حاجات اكتر وفي نفس الوقت هنعرف نلمها.